Naiyana gunanna, jamanna sakelar lampu e, dipake mappalluaq lampu sibawa una lampu e. Nasabaq, narekko deq dipake sakelar lampu, na elokki palluaq lampu, langsung maki bawa pecca i ato putara i lampu e pole ri onrongna, biasa dikkoroni nakontak i tauwe. Iyena bahayana, naulle tauwe biasa mate. Naiyana maga makkokko e tauwe nappasangi manenni sakelar lampu. Nasabaq liweq bahayana narekko deq dimak- pake sakelar lampu. Biasato narekko maricaq i jaritta nainappa dikatenni, iyanaro biasa nallaq nakontak i tauwe. Iyero manenna napikkiri tauwe, tau macca e, namebbu sakelar lampu makkeguna napake tau maega e.